في داري عندي ثمنيا تاقات موزعين بين صاله كبيرا بيت النوم و كوزينا، كل تاقه عندها بلاصتها لضوي فيها و دخل شويا هوا في الصيف، أما في الشتا ديما نسكرهم خاطر البرد يشق وي، النوافذ هذوما يساعدو بزاف على تحسين الجو و يعطيو حياة للمكان، أني هاكا نحس خاصة في الصباح كتدخل الشمس و ضوي الحاله نحس أنو تغير الفايب نتع الدار.